أتمنى أنى أكون مؤلفة مشهورة <hesitation> لأنى كثير أحب القراية والكتابة ، لكن ما بعرف امثل و ما عندى هاى الموهبة اصلاً ، وما جيت فكرت اصلاً إنى أمثل من قبل ،لكن حاولت أكثر من مرة إنى أكتب قصة قصيرة أو شىء من هذا القبيل و <hesitation> يعنى كانت مغامرة حلوة.